Si al e impurtant aghé avei tanti amis difrënt perché parei ü a s'anöia pa, a pö fe tante coze diverse u i amis, për ezempi andé ën muntagna u i amis ch'a marciu u andé a la mar u i amis ch'a nu-u